Bɛkasɛ sɛneɛ a, sɛneɛ nso bɛde, colander ne bɛfrɛ no sɛneɛ <hesitation> sɛneɛ he bɛde sɔnea nnuane so. Bi te sɛ wooyɛ abɛnkwane a, wo hono waabɛ no wie, wonoa ne wowɔ ne wo hono a, ɛwɔ sɛ wosɔne so yiyi mmɛfee no firi mu, nti sɛ wooyiyi mmɛfee no deɛ a, bɛde sɔnea ne sɔnea. Wosa deɛ waahono no gu mu a, wobɛwie no na aato <hesitation> fee he nyinaa, mmɛfee he nyinaa afiri mu na waanya wonkwane kama kama. Nti yɛse yɛka sɛneɛ a, sɛneɛ n’adwuma paa ɛyɛ aa ne sɛ yɛde sɔnea nneɛma so, bi te sɛ wooyɛ sɔ, <hesitation> wookye kɔkɔɔ anaa wookye nam nso a, ne woyiyi firi anwa he mu a, wotumi de gu sɛneɛ no mu na anwa kakra na a ɛboro so a ɛwɔ ho beberee no nso asɔ agu adeɛ no a wode aasi aseɛ no mu. Nti bɛkasɛ <hesitation> sɔneɛ a, sɔneɛ nso naadeɛ titire a ɛyɛ aa ne sɛ bɛde sɔnea nneɛma so, <hesitation> bɛde sɔne nneɛma so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛ nneɛma he bɛyɛ kamakama, nti sɔneɛ adwuma a ɛyɛ aa ne no.